Lu me armali domèsticu prifirutu è sempri lu cani. Li motivi sunnu li stissi chi dissi prima: è 'n armali intelligenti, fidili, addifenni lu territoriu, addifenni lu patruni. Nonostanti mi piacissi aviri un cani, nun l'haju mai avutu. Però, quannu era nicu, 'n campagna, c'era un cani e iu ci dava di manciari.